<hesitation> Sakafo tegna tiàko a tsaramaso mena miaro vany de raha ilaigna aminazy raha roy: tsaramaso mena miaro vany. <noise>